gaf tok <hesitation> nam project manager tokitii jar tokkir huji itakanne huji tan midasitte dub jar kun huji tan muda dertu hamtu midasite gaf kun <hesitation> hujji tun misho dufte nam kant wonin yeden jaranyaa isenin kun <hesitation> ak dansa huji ana midasitenii dub yaani isen kullin huji dansa hamtu midasiteni dub isen shukura huji tan akisen ana midasiten kanti hinshukuraa, dub rale fudeda ana eddaa hinshukuraa.